केन्याचो लोक जंबो म्होणगे हेलो आनी हकुना मटाटा। म्होणगे नो वोरीस असेम म्हणोण आपल्या इच्छातांक भेटतात। लुओ ढोलो हि तांचें गायों डिसेंब्राचे बार तर्केर तीं जम्हूरी डे। तांचो स्वतंत्रतायचो दिस सोंमोरोम्तात तांचे संस्कृतिक कपडे। म्होळ्ले मासाई शुका आनी किकुइयो किओंडो तसंच। मदारका डे आनी ईद अल-फितर हांगा मोनोइतात। हे जाऊं आसा केन्या देशाचे तोडे पधती।